لما أفكر في شراء سيارة أو دراجة نارية مستعملة أعتجد أنه من اللازم إنى أفحص عدة أجزاء فيها عشان أظمن أنها جيدة وتعمل بشكل صحيح، أول شيء أفحص المظهر الخارجي وبعدين الطلاء وكمان الإطارات أفحص حالة الإطارات، وكمان أفحص المحرك فحص الزيت والصوت وكمان نظام التعليج والمكابح والأجهزة الإلكترونية.